Anà koa nizaha raha lafo foagna ai, tsy eritreretinao fa za io mbôla tsy miasa, mba miviliagna anà raha môramôra fa tsy raha lafo foagna tianà ho azo, alô tsika mbô andeha hizaha raha mbô môramôra mbô takatran'ny vôla fa za kony mbola tsy miasa ai, za tsisy vôla.